Polandinii ada ishia ada birii ishineni inama dunga kana woni ishia culture ishian tok famili familini lila muhimua dinineni dini dini ishia kabdi dini kaa duranit kachachate taa inama isani kaa durani dumii hujineni huji biri midasiti iyo warine hindoti muzikine hindti muziki akii inama ak Fredrick opini kiloski faa dum gudio dibin video games akan daatie won sun irit bekanie video games sun the Witcher frospanki dying light yedeni video sun daati